نرجع للعصر الاندلسي ونشوف كيف كانت الحضارة مزدهرة وكيف كان في العلوم والتاريخ والكتب والعلماء زي ابن خلدون وباجي العلماء وعلماء الفلك وعلماء الرياضيات وعلماء باجي العلوم. الثقافة الاندلسية كانت ثقافة <hesitation> منتشرة وفيها كثير من الكتب والعلماء والمعارف.